Penso que a resposta máis fácil a esta pregunta: que desexos tes para os teus fillos? sería desexarlles felicidá, pero a veces a felicidá significa loitar contra moitas cousas porque o que ti queres non é, pois o mellor normativamente común, así que eu lles desexaría un bo traballo que lles que lles guste, que lles faga sentirse realizados, que lles aporte uns ingresos suficientes para vivir e que estean rodeados de xente que lles quera, que mire por eles, e penso que con eso a felicidá virá.